Amiko manokana aloha gny fisikina tiako ho atao zao de manao fisikina mendriky ohatra hoe raoby lava, tsy magnaboaky rantsarantsam-bata hoe fe na raha regny fa mba milombolomboka ao iaby zao gny vatako iaby, zay zao gny tiako hatao.